Ley purpose for soap is to carry out cleanliness ley for soap is sanitation ley purpose for soap is make sure that you have a clean house and clean environment you wipe in front lor yor house you wipe on ley porch you use ley tie soap clean ley floor you use ley same tie soap you wash yor underwear yor clean clothes yor bedsheets yor children uniform <hesitation> going- out clothes you use ley tie soap you can also use ley white washing soap to wash yor clothes wash yor mosquito net or ley iron soap you can use to wash yor dishes and ley bathing soap whether been medicare been york or whether been irish spring been any kinda <hesitation> you know <hesitation> bathing soap you use it to take bath you use aay to bath yor children you use aay to be able to- to even sommor yor going- out clothes like dey if you have jean trouser, yor t- shirt yor court suit lappa even for ley women their blouses Their <hesitation> you know skin tight their going- out clothes too everything can be used too either using ley washing soap or using ley tie soap so in short we can use soap to clean our house or our home and also we can use to wash yor towel can use aay to wash yor handkerchief you can wipe yor shoes and yor going- out bath back bag, yeah